أفظل اقرأ كتاب جيد لأن الكتب تعطيك فرصة تتعمق في التفاصيل، وتعيش القصة بطريقة أعمق. تخيل إنك تشوف الشخصيات وتفكر في اكف-افكارهم ومشاعرهم. بعدين القراءة تحفز خيالك وتخليك تتفاعل مع القصة بشكل أبك- أكبر. الأفلام ممتعة بعد بس أحيانا تحس إنها تقطع من التفاصيل اللي في الكتاب. لذلك أستمتع بالوقت اللي اقظيه مع كتاب وأحب أعيش التجربة كاملة.